خليني أقول نوع المتاحف المفضل لي هو المتاحف التاريخية أستمتع بزيارتها لأنها تعطيك فكرة عن الثقافات السابقة وتاريخ الشعوب أحب رؤيه المعروضات القديمة والتعرف على القصص اللي وراءها المتاحف التاريخية تخليك تحس بعظمة الماضي وتفهم كيف تطورت الشعوب والحضارات وهذا شئ يجذبني ويثريني بالمعلومات